No se u pos yeh nah niquimonotza que sea nochpoch, que sea notielpoch, pos ojala ixmotlatzahtzili ixtiemo cuali mosuerte, porque la verda hasta quemeh hombre hasta quemeh mujer, pos se se iata yeh conbicac que sea nochpoch que sea notielpoch yoconbicac, pos ya quipia problemas, ya mahahuah, uno dos años ya, cah yeh yaquicahcouah, con con ca ica ipelua, y la mujer pos ya quibica ipilua para mocauah pos eh, notielpoch sa isil, atro yaca yoconcauqui isouau, yaca yeh iconeu, ya tlauana, porque yaca mosentiroua isil. Porqué por, por que ya iyau isouau porque acmo quimpia ipilua, hora uxa ocsapa ocsente, uxa nochpoch, pos es igual noiqui yeh oconcahqui inomic, yeh uitz tlacah iponi, aquih non quitas, pos neh niquitas, he, uu pos, yacah amo nicniqui pos yacah yeh quibica ca doctor pos para quipias iconeu, ua tlen necesidad pos amo, amo, pues amo nicpia necesidad para neh niquitas pos quitas inomic. Pero oquipix problemas pos yaca yoconcahcu, pos ese soy yo, niquiminonotza niqui meh quemeh maca niquimiluia nah namechnontza nah namechmaca sente idea, pe ximoarreglaroca cuali, porque, porque tla noiqui yotoncahcu, yaca nicah yitenimis acmo cuali, oquinoc in xiuitl, porque tah nohqui titiquititiu, uquih, uquih non quimanteneros, uquih non quitas, pos quipia que taha ticmantenieros, a, uuxan oc nicpia sente nochpoch niepa ompacah, ompa sente, sente pues cone quimacac itahztin, a ver quiemah ino yacah quicahcau inomic. Quipia ino unte impilua, pos aquih non, pos iyaha quimanteneroua, ya tiquiti, yaha ya nochi porque uquih non quimanteneros, po ya inomic oquicahcau ya oyah pos yahca, pero yeh po y eso cue y behbei diez años doce años, pos yacah yeh ya niquiluia pos ixpensaro cuali, porque porque ihqui yaca ayamo monamictia pos es yahca yeh ximarreglaro cuali porque, yaca yacpia dos años yaca yamitzcahcauah. Um ocachi trabajo siuameh, porque yaca yeh tiquinualicas mopilua, aquih non quimanteneros taha titiquititiu, pero ocsahpa ne chinga niconiquihmitas mopiluah. Nepa- Por eso cuando, cuando neh niquihtoua pues para ma maquicaquica, tlamo quicaquih aquih, pues yehua quimati.